गुलाबी रंग का देखके हमें गर्माहट और खुशी को अहसास होत हइंगो। और जो आपकी सोच में भी नजर आउट्ट हइंगो। आप अपने जीवन का एक चमकदार नजरिया से देखत है। और चीज़न का हलके फुलके तरीकेन से लेत है। मुश्किल हालात में आप उम्मीद अउर हौसला बनाए रखत हइंगे। गुलाबी रंग से जुड़े लोग आमतौर पे बहुत दयालु और समझदार होत हइंगे। गुलाबी रंग प्रेम दयालुता और स्त्रित्व को प्रतिनिधित्व करत हइंगो। दूसरी और मनोविज्ञान में जो संबंध सहानुभूति बचपन स्नेह मासूमियत। और चंचलता से जुड़ो भाव होत हइंगो। स्कूल के दउरान हमें सिखाओ जात हइंगो। कि सभी रंगो के पीछे एक अर्थ है और बे रीडिंग में प्रतीत हो हइंगे। गुलाबी रंग युद्ध अउर शोर को प्रतीक मानो जात है।